Violin o pungrwuna bagwui bini bwsago swngjak taar no korai bwkhwnai ni baan bai hupre khei pungo. Violin tamna bagwui yak kainwui no nango tei violin no gwdano berai o bono tamwui mano. Yak kongsa bai baan no hepre o tei kaisa yak bai khe violin ni taar no hepre o. Violin swlamna bagwui kaath ni bokhok taar korai bikhumu owa ni ban tei tebo chikon mikon manwui nango. Obo tamjaknani no kailaibari rogo belai tamjago.